<hesitation> L'alito cattivo al e determinà da a dipend da alcuni cibi ma o anche da la digestiun, comuncue tüte le sustanse cun tantu peiver o peperoncino o tüte le coze grase cuindi tante carn grase a la fin a lasu ën alito, ën fià gram